<hesitation> tekaini ná xa'á, xa dadakuati inté, nakoxañana xodakuano no'ó kó la iná xa'á. la iná la iná xuú xa ha kuñanoti inti ná na- na xú naxú kuininó xakadati té kati iin tenaxu ña kuinino xa'á ña kada tité ña nakada xonxaí xa ha un xe ihó xaxhini noniti inti.